Katsajalaq saavaq umalõ kombitsit tagasi kasvataq ja haiq näütüses saavaq hindäle hambit tagasi kasvataq. Eks taa om tuujaos, et nä parõmbahe eloh püsünüq.